Mnn, nino co couatl couatl, una culebra a ino nehcmohtia aha, ino nechmohtia, u los sapos quemeh sa ahcotzicuinih uhm.